Nigeriya madaniyati juda boy va ko'p qirrali, bu mamlakatda ikki yuz ellik dan ortiq etnik guruhlar mavjud. Har bir etnik guruh o'ziga xos til, an'ana va madaniyatga ega.